Livi lo na la ka'yɨso, na la ka'yɨso, ɨ́ɨ́n nuu lo na la ka'yɨso nkaso naá, rebajaso ye pintura naá i'i ndute, te ɨ́ɨ́n rodillo a ɨ́ɨ́n brocha te livi laya'aso ɨ́ɨ́n welta, te nalaya'a kaso ɨka welta, nde naá nale nka nde'yaso, jnu ni kendo wa'a te livi laa te ka avanzaso jɨ'ɨ.